أحب أمتلك القدرة على التحكم في -النفس- الطقس؛ السبب إنك تقدر تحسن الحياة لناس كثير لو قدرت تتحكم في الطقس، ممكن توقف -الع- العواصف، تجلب الأمطار في الأماكن اللي تحتاجها، وتخلي جو مريح في كل مكان، وفي كل وقت، القوة البدنية الخارقة حلوة برضو، لكن التحكم في الطقس <hesitation> يقدر يغير العالم.